मनुष्य ना जीवन जानवरन जीवन सेंबर बराबर रहा है। मुनिस्य से चेते इत्रांक सोचन समजन सकती रहा के। जानवरन अतरे सकती नहीं रहा ते भी दोना जीवन। बराबर माननु चाहिए जीवन जानवर नहीं रहा है मुनिय। नहीं रहा है मते असो काई नहीं सोचन कि जानवर कम। मुल्य वान रहा है और मुनिस्य आधिक मुल्य वान रहा है। भी जीवन रहा है और मुनिस्यन जानवर नहीं भी जीवन रहा है। मते असो काई नहीं सोचन कि <hesitation> जानवर। मनुष्य ना कम मुल्य नई डेनो तो। बराबर जीवन छे मनुष्य ने जावर ने।